بفضل إني أعيش حياتي كلها كشاب بالغ، مرحلة الطفولة حلوة، بس إنه كونك بالغ يعطيك فرصة لتجربة الحياة وبعمق والتكوين علاقات وتحديات. الشاب أو الشابات بيكونون عندهم أحلام وطموحات، بيقدر يسعى لتحقيقها، الحياة بمرحلة الشباب بتكون مليانة اكتشافات وإمكانيات، بينما الطفولة تقتصر على اللعب والبراءة.